Araky ny faritra misy anazy ihany ny famaritana ny mety ho isan'ny karazana trondro eo am'firenena erak'izao tontolo izao. Raha ny vinavina misy dia mbôla mety manodidididina any amin'ny efajato latsaka kely na mihoatra kely any ny isan'ny trondro.